خواړه زموږ په ټولیزه روغتیا کې مهم رول لري. هغه مهم او اړین غذايي مواد چمتو کول د بدن د پیاوړي ساتلو له پاره مرسته کیي. د میوو سبزیجاتو او ټولو حبوباتو او <hesitation> پروټینونو څخه بډایه خواړه د صحي وزن ساتلو کې مرسته کیي. د معافیت سیستم پیاوړی کیي.